في السعودية العطلات الوطنية تشمل عيد الفطر بعد نهاية شهر شهر رمضان ويستمر حوالي ثلاثة ايام عيد الاضحى يبدأ في يوم <hesitation> في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة. ويستمر حوالي اربعة ايام اليوم الوطني في الثالث والعشرين من سبتمبر يحتفل بتوحيد المملكة ويكون يوم واحد تتغير مواعيد العطلات بناء على التقويم الهجري لكن هذه هي العطلات الرئيسية.